akou suka kaler sek apuk, bilem apuk ,biru apuk, lampu macam-macam kaler melainkan warna coklet debei diyak ji ji , ji alakei ji

Subjek wak senuka kou gak sekul adalah subjek melukis yian lah wak senuka kou gak sekul.

Pesta perayaan wak meriah gak likou melo adalah pesta kaul, pesta krismas inou a paling meriah gak likou melo, pesta kaul paling meriah sebab idak angai a mapun tieng.

bak piyieang lawyer servis gak negara melou, kena un gui lubeang geogle, tapi geogle ien diak agai tan, telou da taau diakkah da diak lawyer ien, kalai ngak wak kena menang sin lubeang kot ien, yen telou da taau ien telou mesti bak pegui tan da kena tan telou bak cincai-cincai bak pigek lawyer

wakkan wak dabei sihat wak da perlu. bei, idak agai wakan dabei sihat ien contoh ien ji wak a panggang wak inou penejah-penejah, ji daging penejah, daging sapek, daging ino eh daging babui dalah akou taou babui ien pun rasa mun da ien da lah kena kawak

Paling mudei dagen mata kou ialah debai sai siew sian mun mudei mun mapun debailah wak mudei wak dana.

Masarakat melo debei berituong mun bei hal ji a matai kah a kawin kah a menebaih ruput kah gak gak a teang loyen akan bekerjasama.

Sakai lai, sakai mahou, sakai rapet. Ajau ndabei tan bei rasa rapet angai gak kou sebab susah angai telou bak rapet gak a lah, mengeng tan telou bak pedengah kelijah kelijah un a kek mun taou resia telou. Ndabei diyak tan, tanlah.

gak sakai wak buyen agai, akou menasihat loyien bak relek, kak bebiran a kak pepikir jed agai, supaya pikiran deloyien diak

Akou pinyeng savis loya gak loko kou ako pinyeng cara siyen mapun opis loyen siyen akou kol loyen kuji ji cara bayar.

Perkhidmatan awam wak penikir kou paling penting yenlah IC, subet IC, subet kad, surat beraneak, subet IC supaya rayet, supaya a kek peden loyen itou rayet Malaysiakah, rayet kek kah. Jadi bei IC bei surat beranakkah taou ji loyen,

Dagen budaya melo melanau a matik a bak matai sama ada aniek atau sou mun sien a mahau sama ada a sawa sien aniek lai mun a mahau pedih sawa lai lah matik mun a lai sawa atau sou sien matik

Inou sebab tuu a dagen masarakat melou pidah mapun takan kek. Pertama deloyen bak pinyeang kereja diyak supaya kenaan rejeki diyak. Keduwa deloyen bak pegui geji likou kek, adakah sama ji likou telou. Yen un ndabei idak.

Akou suka gak semua seni bengsa gak Serawuok itou, sebab Serawuok terdiri daripada pelbagai etnik wak mempunyai kelebihan jegem keunikan masieng-masieng

Cuaca lau ito diyak angai ji lasuok ji lau wasiek nuwei puon weang manah kawak tan naseang pegui jalan puon nda bei berapa jem mun lau ujan jem lalu ji jalan gak Kuching ito.

akou lebih suka dagen lebok sebab a telou kena relek, telou debei idak belajak, telou kena pisek a telou pun keman pun kena subet telou debei, wakkan pun bersi kawak daripada kou diam gak luar.

Akou wak pisak wak isak dagen tepong un, debei pisak gak luwer yen

debei inou-inou tan rasa kou ien tuu, hanya macam biasa un

cerita spiderman tan musim ien terpaksa mapun panggung sebab dabei ngak tv,siaran astro, siaran tv 123

Teknoloji wak kena wak akou lok adalah iyen siyen bila telo bak subet kuwih telo hanya menyapur bahan iyen menyisiek siyen akan mengawul semua iyen jegem subet mebentok wak ino ji kuwih ino un iyen bak sibet hanya medipeh-medipeh dagen takan ino un.

Cerita ji wayang kulit ji wak bei den dagen masyarakat melo.

Beilah selalu serita bila ngak keman semua loyen akan kudok sama jemija, kuman aan asal usul keluwarga loyen

dagen Masyarakat melou loyien pindah mapun takan kek a sebab loyien bak mengumpul duwit bak subet duwit eh bak subet lebok gak kapoung sebab gak kapoung debei kerja wak sesuai gak loyien jadi loyien cara bak memajukan diri loyien gak takan kek

Tudoi sukup bila ngak ino ngak sukup bila masa tan bak tudoi, beh iyen migak perlu awel suwab kena menyapou lebok menyemaih lebok musok wakasek muwei wakasek semua bak pijek rasa telo tan sehat.

Hobi ji subet a, subet gak inou tou subet kostis. Wak yen sebak, wak yen bei pengiraan jadi telou, yenlah ji wak senuka kou

Dagen masarakat melou, aneak umiek suka pisak tibou, pisak asin, pisak seremban, pisak biyah, pisak lelok. Yenlah ji wak isak loyen.

ien adalah a a biasa jadi sien a suka bak pegaul jegum a, ienlah ji a yen

tenologi wak diak wak nebak dagen Pendidikan adalah internet penggunaan internet supaya semua lau dagen ien taau gak gaan takan sekul ien inou ji bei belaku gak sekul ien

Telepon lou ako terpaksa bayar bak bil sebab mun bak kredit memang laju angai kajih duit neh susah angai bak call jegum a tempoh puon jujok angai.

baih a pecek kali pertama a baih ien doctor untuk kali keduakah kali keteloukah doctor akan pejuah tarikh yang sesuai luben debai jauh sama jegum tarikh wak kaau pecek kali pertama

Bei tarian wak dagen masarakat melanau ialah tarian, bei tarian jegem pesta Tarian ipok mass kawul

Masa ito idak masarakat lebeh, pada pebak duwit dagen hanpon bak transfa keman online an bei a pebak sai a mampu siyen akan pebak duwit cas bak bayar.

Perogrem wak disuka melou yenlah perogrem telabau Melanau, lagu Melanau wak disenuka melou, wak bak, bak, menginget melou selalulah pasel inou wak telabau geniyau

Lo JKK megupul ngadan mapun keman jalak lebok jalak lebok bak pegui ji keadaan ayen sesuwai kah nda bak tenuluong.

sukan pebiah, sukan a isak futsal, aa senamrobik, berzumba ienla ji wak senuka kou.

Diyen, subet progerem ji belagu. Progerem belagu a menibah semuwa a tapak bak menaah lagu, pepatun supaya semu sama-sama kena pesapur

Wakkan wak ndabei sihat yen biasanya ji bager, prenpraes, a pija. Yen perelu sekali sekala kawak bak kan telou.

Pihak sekul jegum tina-tama a bei masuwarat PIBG, a perjumpaan a ibubapak setiap kelaih. Iyenlah g cara supaya sama-sama pihak sekul sama-sama mengajer anek-anek.

Gak Malaysia telo sendirik pinyeng loya jegem membawen kalai caj loya bak subet a bak menolong membukak mepailkan kes telo.

Akou lebeh suka warna biruk

Rasa kou agei mudak lahabei neng cita-cita kou bak jadi polih atau tentera, tapi disebabkan debei nelepaih a tina-tama jadi akou pas, masa ito akou kerja jadi kerani.

Akou jaga badan jegem kesihatan akou dengan mengamel keman wakkan nda penyok angai jegem keman idak sayuor sereta keman buwak wak bei bitamin hasiat gak badan telou.

Masyarakat melou pindah mapun takan kek sebab bak pinyeang wakkan, sebab bak kereja, sebab gak likou melou kereja pun terhad, jadin melou pindah gak takan kek sebab gak takan kek idak angai takan bei kerejalah gak takan kek.